Negole no yo anga lo mana no yo anga yo anga yo me gua negole noyo va hona mo toma nolo mo him buo mo na e mar kone ma holo yo me gole alo nana anga mo toma nolo oh mo ne ro nolo anga lo mana leng yo me vanon mo pua na yo kame leron anga lo ne gole no yo nama mene yo sona toni ausi konga na hona sona toma nolo yo sona te puango on veng ena ma konga sona tene mamsier. Negole ana sana gole on alo puhana na mo holo tagua mo holo son ni gua va herek oh tin lukautim buka mau va ni mo ta te ne mam sie anga lo puanga nolo son toro ta lami huan son ni vriou mo son oh kek toma yo go ke ka ti hona oveng ke kati to hona oveng ku ike him yo. Yo me ro nemam sie toro pu ana ko yo me te puana negole aning ena ma. Ku ne gua yo me vanon kirkir anga lo hona ne to neneng ne poduk herek ne vatiou herek alo dono ne sil lo holo e mangoi nga. Puana kusie samla mil mo kusie ta toni ne ko ble ne mana na ma anga mu to na ni mene sier. Kusle kata ga lunga mo rien buka ni anga lo ne mer tere na sier ta lunga mo rien buka ta tom tan mene manga tonga dian. Mana leng me dun alo puana. Yo me toma nemer, yo me to hono em ne mamsie nama. Samung kone ne mamsie nga me lunga mo sier ena ma. Hona neneng somo nia lo nolo ketom tan nekolo blodu holo ne podukum horek ne neng anga me roi leng ena anga lo ne koble sier ena ma na mo kusier soa kon buka mo ne utor me blano sier mone utor me huano sier mo utor mo ta posal nde herek alum sier anga lo nana ma ne gole ano yo nama yo me gua mo ne gole noyo na me toyo tonga yo pumo ne va aunga londe yomo ne kone epe. Yo me kone pe va ne malie sana tonga sana gu sana to nema herek kem mo di ta inie kem tagua anga le vatono per yo ta vanon oh ta te ne mam sie nama. Ano nolo ano nemer anga no mene kere kere. Ne te ne mam sie. Manga pur me mung kone ne mam sie nama. Ke toma nolo ne mam sie ke teni o veng pel to ke ti mrarek anga lo pua na ma. Ke be so oke na ke be to e leuro mo ke buop. Ne mbuo ho keti vasim tan monga kemia ke. Ke be nani ma e per ma ke be ka e per, per ke na be tomai e ne rie monga le bale ngke anga lo ne gua ang kom. Negu nge kom ta pulo hem mo herek alpum negua ngke na somo mepka anga lo mene kete e puana ma nemam sie ma. Ne mamsie anga me roi leng ena kese teni anga ohvem negole anga me go anga lol yo na nena ma ta mung on ma. Kom ta gua anini herek kom somo vanon mo silo negu nsier ausi lo votono. Na mo pulo mo var lami anga tonga ma hana son konbla ovem time mung kone kon bla na ma anga song poke au yali. Kese deltu lema di, se deltu lema horek va puanama mo tika ta mui mo ne ho son lakap toke mene mene tin tonga tison tanga to ke. Oh yo na tanga to lami na go mo nua mo yo mana lon mepka. Ke deltu nama ko manga pur. Kame deltu tua di slam ike sene vuke lami mo tisone po puano oh ke osem ke lataven em ke lataven alo puanama. Anga a lo mene kere kere ike toni anga ne malie ang no horek mo holo oh aunga lo vatonono oh au va em. Konga na tomung ena londe yo pu me vale pe yo pu me kon epe. Yo me to e hodie anga mo kon e pe anga lon nde yo me koni. Sanan tonga sona koni yo me long mene herek time tonga ti me in akem kem ka pu me komkom lo nene rie siam. Nekunkun tava rie mene kere kere yo ta varie alo leuro eronga mo ka e per mai ena min. Pe semai imlo puana ke varie anini sieta gua alo ne na ni mo alo me anga kusle mo ne rovie keka mui mo ro mene rie tua ke slam alo puano birbir ma puana birbir va bung per nesilon anini sieta gua tuan go. Mana no mene mene keradel ke ro e heutor komia komia. Yomin yo ta. A long e putor tonga ma hana ok ne utor ang kem ani. Ikem time me var kem, kem e tomoi ve ne mung puana konga na time mung puana konga na time mung ne vue lo ngka ko ikem soa mung sie buop tita var kem komia ma ikem e tomoive em ne puana kon komiama kem anga ta var kem komia ma. Yo ta gua yo ta del yo ta del ena yo ta kil ena ma kom herek kom soma ro ne kil ang kem manga me pur kem to ta gua ke ta gua go peltoke son nimto kemse deltu lo nsal ano nolo. Kamui mo ro nolo tuake. Kero nolo ke po ele nge ni keto puana na ausi lo baleno tenan mo miman. Pulo sono mungo ne mo ro nal pun. Ne puana min ne hona sina min mo sa kuk lalma pulo. Ne mo nia ma ok kese be mi gua na ma se be mi na mene molo blalon. Nolo sene mer, mer mong a ovem ketom tan. Nolo sonon ni ho niho ke se na puana on kesenemer nolo son toma ke anga lo ne koble sier mani gua komia ma ike kamui mo ro vie asilo ne gue ansier anga tomung tona mana na mo kusier eni kir kir narek alo ne mene mene ke se toni pua na neni sieta deltu van.